Hevitry diso mahkasiky posy? <hesitation> Izy heritreretin'olo fô <hesitation> mitondra aretina zegny, mamindra- mamindra aretigny e, <hesitation> avake kôa o olo kaofa tia posy lazain'olo fô kara ponsavy zegny. Ano karahanjegny.